पावसाच्या रेनकोट बरोबर घेओवपाक आनी गरज असता ती शत्रेची। शत्रे खूप कलर, खूप प्रकारचे वडले ढाकते असतात। थोडे छद वर्ष येतात थोडे कमी वर्ष येता। शत्रेचे वेग वेगळे प्रकार म्हणजे शत्रेचे तार, तेची मुठ, तेचो दाणो, तेची वळी टोपी आनी खूप।